أنا أعتجد إني أتفجد هاتفي طول اليوم تقريبًا، خلي نقول حوالي من <hesitation> ثلاثين لين خمسين مرة في اليوم، وهذا يعتمد على مدى إنشغالي، وأوجات يكون إنشغالي وشغلي عبر الجوال فأظطر إني أتفجده مرات أكثر